बस को सोचा, तो सबसे पहले सफर और भीडभाड की याद आवें। यह एक एसो साधन छे, जहां रोज <hesitation> लोगों अपना अपना गंटा वे तक जगजग <hesitation> का खातेर जायें। और उ का बाद स्कूल जाने वाला बाला, काम पर जाने वाला आदमी और घणा नीकरन, मजदूरन सब <hesitation> जग़ा बस में मिली का जायें। कभी-कभी बस में मिली के जाई बस में खिड़की को पास बैठनों का भी मज़ो आवें। जहां दूर-सूर, पहाड़ का नजारों देखें। गर्मी में भीड होई, तो खड़ा रहने में <hesitation> दिक्कत होई, पर ठंड में हवा लगेत, तो सफर सुहानों लगेत। गाउं से शहर जानों होई, तो बस को सफर को बहुत जरूरी हिस्सो होई। इनी बस में आवना जावना से साधन बनी गयो, बल्कि रोजमर्रा का लोग एक जरूरी साधन मानज एक अंग है जरूरी हरो।